Ia, fangalan̈a an-tsôratra zen̈y ten̈a araiky aodin'ny fan̈adinoan̈a zen̈y. Anao zen̈y koa fa tsy ty han̈adin̈a raha, mangala an-tsôratra edy. Fômba fatao aminjay <hesitation> alain̈y ten̈a ny aimpôritan ten̈a ny raha maventy zen̈y ten̈a soratan̈a. Aviô aminjay atao atao atao sôratra mazava ndreky fôhiky zen̈y nefa hainao vakian̈a tsara izy in̈y beka tsy hadin̈a koa amy man̈araka.